Goshambela aa jeliga ayintani, uu lon ghaseka jogin'nanga firgikoga, gundar ikeni emida ikeni, feshawa ikani, bortoda ikani, Jestafiel ikeni, ingalagka Jogina'nga makada ikeni, ingalagka Jogina'nga firgikaga, jaw jaweaka konr, in jai kiddel tone kayafi, wida in jay toka ew ewellog dumo olli log dumosa fa ken inga fa ken werweadan fa ushiar, wida gon in gundara iken fa jogdangi, takir gon fa jogdangi, wala kid owo log fa ashri kir fa toughr.